La mattina s'usanza esti latti e obrei, <hesitation> caffei e pai. Però a piccioccheddusu s'usada finza u covor. U cosu e torto frullausu, caffei e pai. <hesitation> E sa giornada s'affronta prusu a. <hesitation> Calincunu a nari pura pai, casu e biu a rasu. Ma <hesitation> deu m'anda pru bei caffe e latti e bho!